أي بالنسبه ليا ثما فرق ما بين الثقه والإيمان، الثقة أنك تبدا شخص عارفو وتثق فيه، بينما الإيمان كي تبدا ماكش عارف الشي هذاك أما يجوز ثما إحساس من الداخل أن الشي هذاكا، ما- ماكش عارف القدرات متاعو أما عندك إيمان أنو باش يعجبك، بينما الثقة لاء، تكون عارف أنو ثما قدرات ومتأكد أنها باش تعجبك، هذاكا الفرق ما بين.